इन्सान खोच करते हूँ उपर चान पर पोचे और कहीं तरह का माँपर कितना ही ग्रह छे फिर वो इंसान पोची न नहीं गियों। मन में विचार करते हूँ कि एक अशी जसी नीच प्रत्वी चे और दुनिया चे अशी यहां बसों तो वो हमा एक प्रत्वी को अशो निर्मान करते हूँ। कि यहां पर आक्सिजन भी होनू चान सी तारा तारा तो छे। सही हर चीज मतलब पेड़, पवधा ये वो ताकि इंसान क हैं। यहां हर चीज सुविधा जनक मिल और जसी नीच दुनिया बसे ली चे। अशी एक उपर दुनिया चान पर भी बसाई जाए ओकासे अशो लगगा। कि बही नीच भी प्रत्वी पर दुनिया बसी ज और एक उपर प्रत्वी पर भी दुनिया।